Ya te ore kuna ya munasu no oras ti'i ne a pne ya ore munasu kuni mangase e apa balanga ore kuning mangase ore kurin teye munasusukurin kan ruore kurin ore unutu puna ang dandang teye muna sunu sene pona ore ore sudandang na o ta a akene wo rupa ta a apate'e to men rupate su rupa ta a apane kuni mangase lesa-lesa ne to wi ji te'e onele to sene wo okta onde wias ore kimukan ian ne'e kan kimuka le ne ake ne wu monto wias ne na nalowo e tesinta kune wera a apane te e to one suwo dandang sinta kune ule ku kue akene ore na lowo wias ne ule kwe ake ne wuselen dandang tee so lengkuto ruoanta ake ne ake Wokan to te te wunti mbou te tera tukuna oken ta sua dandang men panimbou te'e ore kimuka ini teate kan teto kimuka lene tetera manayen na te a kuni mangase sungkan le ta mei a kan te'e ngonto ki muka leita me a kante te'e ngonto ki muka le na sungkaileta mi na te sungkai no teto na sungkai mera one kan te ore wowien te sungken te o ise naluhai na sintak le na tera musuka ore ore munasu lesu kuri tuna sukurin kurin one leto su dandang oneleto sukurin na te a puka ringan ake ondewies pikawingan onele ake ne en to pona tutamei suputung ore ti' i na kuna su konfor tun tame ore na kimukalene oke tamiwias temmusuk te o re a nalowo e wias ne ore sukurin na sene ore ngonto tera nea ore tinum su konfor wu oner namiho putung na kurin te e rupa sua ihe nu putung kini mengese Pundi ru retami sua su ehe no ngonto su pornote namen sene wo putali tali kurin onele mera ole kena kun taka pire te pitalingo akuring na te na luhaiena tonti le tami ore ores ne ti i ne to o nensua kuni mangase men sumejik na te men owuyen ore isena pisike tena luhai na teke ren to mnaso na to kurin ento putali tali soa ehe no porno na te one one ya e one ore kuna una suti kua kanuya hinoreng tele to mamake kuni mangase tacu ore sikame na ya na ngonto wi karna raming kuto kona sawi te taju te koya mugoreng ke kaluya nani rupa no suappa ya mangala ne tacu ta te tetu punggorengan tupunggorengan kokaluya na punggorengan ore monto manumis to apa te esok rakel na te so ta tu colo beni na te ware punggorenh le atutu mera tu kuni mangase ore ti'i na kune tolor teto tu le hole horengan na su tellon Meen wi su teflon ma teflon le to izik na ate seneno horengan senen suane ore su apate'e pacu patu towik iji ta suane sene na teya le a ore mutun ake one le a kurinto to spesian le kurinto pututun pututun-pututun ake to inuman tun sene na tan te oras tii nengontoi ya makauyerle to one to to wowowilian mangase su toko to am me kuni mangase tu kurang macucu kasana di strom na to oras ne ti i pas skarang kan dorang bilang o nas karang kurang mo cucu kasana di strom tante ke re ore ti i ni marake dento mututun ake so su putung ore su konfor ne kurin te'e tan ore to putun ake te laeng le teto a barekeng ise tera putun a kinas ore ore mutun le kinas one kurin to pemake le toputun tinas tera ne to ne to ara a mutun kinas te mutun kurin to pitun ake tera ne telelaeng te ore